Wey ri ak' xuq rilmaj ri ak' ri rxo'jwil taq keln'ik ri rxo'jwil ak' naj <hesitation> ver kteqttik no'j taq kirka'jok ri ak' kopnik ri wnaq ri'ratit kxi'nik kopnik chij wnaq no'j che kraaj ri ak' kkom rom wi'j o taq raal ak' toq xuq inuch' i ri rxo'jwil ak' ke b'er rtru'l taq ri ak' nach rxo'jwiil a xuq kqerqtiik wa'chi' kirka'jpoom kum nad, nada rxo'jwil no'j ri ak'si kel rno'j chqiij ri ak'kuj rilmaj kum taq kujopnik ver ri ak' chi'ratit xtaqb'ook chqiij kraaj rwoy kepli jun chik ri kb'ixik la paat kuj cha'qe chre'ri ki' b'eek pya' kerla' rilmaj ataq kujopnik aley txik'pnook chqiij chek'kraaj rwoy kraaj ri ak'uj rilmaj ri <hesitation> ak' kuj opnik qe chjaay xuqke uj rilmaj ri ak'